يلا, ika jammill dafina ukairi, ju riyada batarnaya ukairi, Minin karam ido toro? هل masalana, odde odeakal kuni? Daghti gade logo ika suke isa? Isan oka farja imunme, minin karam ido dafi? Uon tar riyadal ton ir faydag elona? Mallron fa tochiron, ika idan ashringa kokan ugon iga dench ugon fa kachiron.